جيب الخيط نتاع الصباط دير خيط في يدك ليمنى و خيط في يدك ليسرى. و مبعد اربطهم، دير <hesitation> خلف خلاف. دير على شكل <hesitation> إكس و مبعد الخيط لي في يدك الـ ليسرى جيبه تحت الخيط لي <hesitation> لي راه في ايدك ليمنى و احزم. و مبعد شكل هاكا عقدتين، عقدة بالخيط لي راه في يدك ليمنى و عقدة بالخيط لي راه في يدك لَيسرى و مبعد حزمهم. تاني دير نفس الخطوة الأولى. جيبهم على شكل إكس و مبعد دخّل واحد تحت واحد و احزم.